Fɛɛtɨnɨsɩkaa fɛɛtɨnɨsɩkaa ri rɨ enyipǝ kpɨlo kɩɩkɩ la nɛŋ ǝpǝ pɨ le le yee anɨnɛyǝ wǝǝ lǝǝ kǝ́ kǝ́ pɨ le le yee anɨnɛ tɨtatǝwe pɨ la nya oturu pɨ lo toolu rɛ rɛ kɨtarɛɛkǝ pɨ lǝ kǝ tɨnɨ rɨ fɛɛtoolutɨnɨsɩkaasa fɛɛtɨnɨsɩkaasa fɛɛtɨnɨsɩkaa wǝ́ mɨŋ a la lɔ lä sɩka mɨŋ ǝpǝ pɨ ya pɨ lée yee anɨnɛ pɨ láa lɔ akɛɛnyɔŋkpɨtookpǝ wǝ oturu a la pɔrʊ rɛɛwǝ ǝ lǝ fɨ o lo toolu ǝ lǝ tɨnɨ.,Ǝ lɨŋ koru a mɨ lɔ kopa kɨ e mɨ ri no kpɨlo kɩɩkɩ rɨ kɛɛnyɔɛ o lóo toolu rɛ ǝ tɨnɨ kaa acʊmayeetǝpǝ akaakǝ la anɨnɛyeetǝpǝ atɛtɛkpɛŋtǝpǝ oo akɛɛyaalɨtǝpǝ oo ɖaasaŋtǝpǝ oo kǝ́ e le le yee lä anɨnɛyǝ wǝǝ o lóo toolu kɨtarɛɛkǝ ǝ tɨnɨ rɨ fɛɛtɨnɨsɩka mɨ yupurǝ wǝǝ kǝ ŋ ŋ paa kpɛɛ lǝ̈ rɨ nyarɨwǝ pee re okopapǝ we pɨlo kpɨlo ka mɨ ri kpaawe ka a láa nyɩŋ ŋwɨ mɨŋkɨsa e lee ci eyee wǝǝ e lɨŋ mɨ ri no kpɨlo kɨ oturu e le yee anɨnɛyǝ kpǝǝŋ o luŋ po koru tɨrɛ le eyee duturǝ ɖi mɨŋ o loo toolu sɩkaayǝ ǝ tɨnɨ rɨ fɛɛtɨnɨsɩkaasa wǝǝ kɨ ŋ pa naanɨ kɨ ǝ fɨ e yee tuu ko turu wɨ ri rɨ tuu ŋtɔŋtɔ wǝǝ ǝ lǝ tǝǝnɨ lä wɛ e le mɨ ree sɩkaaye ko e lee o loo ɖo oru ŋwɨ paape o po ko ru ŋwɨ o po ko ru ŋwɨ kɨto fɛɛtɨnɨsɩkaawǝ wɨ ri rɨ, yǝ rɨŋ yǝ na nya a née yee tɨrɛ wǝ́. ya náa nya sɩkaa mɨŋ ru rɨ wɨlǝ mǝrǝ wǝǝ wɨ ri rɨ lǒ kpɨlo kɩɩkɩ la fɛɛkotoolusɩkaa ya yáa nya we la kɨtarɛkǝ lǝ tɨnɨ rɨ wɨ ǝ vǝ́nɨŋ mɨŋ a lóo toolu sɩkaa mɨŋ tɨnɨ rɨ fɛɛtoolu fɛɛtɨnɨsɩkaasa wǝǝ asɩkarelǝtǝpǝ we pɨ lóo koru o po tuu lǝ̈ sɩkayǝ o lóo koru ǝ pǝ pɨ wɨtuukpǝ kanyɩŋ yǝ we ǝ lǝ tɨnɨ a ɖɛ lɨŋ roo lǝ̈ e yee tuwe e leh yee wǝǝ kɨ ǝ pɨ wɨtuukpǝ kɨ pɨ tuu lǝ̈ pɨ kʊla kǝ́ vǝ́nɨŋ pɨ lo toŋ lǝ̈ pɨ lo tuu lǝ̈ pɨ la kʊla wǝǝ ǝ fɨ eyee tuu kiŋtiŋ rɨ wɨlǝ mǝrǝ lä anɨnɛye e keŋ yee wǝ́ o koŋ toolu pipiwǝ we ǝ mɨŋ ko ǝ mɨŋ tɨnɨ rɨ pɨlǝ kpǝŋ pa oturu a la pa yaa la lée yee ǝ tɨ a lée yee acʊmasa kɨ ǝ pǝ fɨ amwara yɨ we otuu wǝ kɨto wǝǝ fɛɛtɨnɨsɩkaa wǝǝ wɨ kaamɨ le epǝ we yee anɨnɛ tɨrɛ ko we ǝ fɨ o ko toolu ǝ tɨnɨ ŋ wɨ wǝ́ pɨ lóo pwo fɛɛtɨnɨ sɨkaa yoo.